E- enoti, eyemo ibere isato, inye, isano, isanemo isano na ibere, isano na isato kianda, <hesitation> ikomi. Ikomi na emo ikomi na ibere ikomi na isato, ikomi na inye, ikomi naisano, ikomi naisano emo, ikomi na isano na ibere, ikomi na isano isato, kianda, emerongo ebere, emerongo oyomo na oyoma, emerongo eyemo na ibere emerongo eyemo na etato, emerengo eyemo na enne, emerengo eyemo na etano, emerengo eyemo na etano emo, emerongo eyemo na etano ebere, emerongo eyemo na etano etato, emerongo eyemo na etano naete e- ete- emete etano na kianda, sarasini. emerongo eyemo na es- esarasirini, emerongo eyemo na esaras nesarani na ibere, emerongo esi- etato na etato, emerongo enne na enne, emerongo etano na etano, emerongo etano na etano emwe, emerongo etano na etano ebere, emerongo etano na etano ende. Emerongo emerongo na etano na etano na kianda, emerongo etano na esitini. Omoro- e- e na eria emerongo <hesitation> eh o esitini, emerongo oyomo na esitini omo, emerongo <hesitation> sitini na ibere, emerongo esitini na etato, emeronge esitini na ene emerongo esitini na etano emerongo esitini na etano oyomo, emerongo esitini na etano ibere, emerongo esitini na etano etato, emerongo esitini na kianda sabiini. Emerongo sabiini na eyemo, emerongo sabiini na ibere, emerongo sabini na etato, emerongo sabiini na ene, emerongo sabiini na etano, emerongo sabiini na etano omo, emerongo sabiini na etano <hesitation> etato, emerongo sabiini na eta na kianda. Sabiini, emerongo sabiini na eyemo, emerongo sabiini na ibere, sabiini na etato, emerongo sabiini na ene. Emerongo sabini na etano, emerongo sabini na si- e- sita, emerongo sabini na saba, emerongo sabini na nane, emerongo sabini na kianda, et- emerongo, te- ere ete- themanini bono, themanini na eyemo, themanini na ibere, themanini na etato, themanini na ene themanini na etano, themanini na na sita, themanini na saba, themanini na nane, themanini na kianda, emerongo gose tisini, tisini na eyemo tisini na ibere, tisini na etato, tisini na ene, tisini na etano, tisini na sita, tisini na saba, emerongo tisini na enane, tisini na kianda eyio ere emia eyemo, yaani rigana erimo, mh.